ما بين الاقتصاد و البيئة نقدرو نقولو بلي الأولوية لازم تروح للاقتصاد يعني خاطش الاقتصاد هو هدف آ كور ترم و البيئة هي هدف آ لونغ ترم خاطرش البيئة أي أكسيون غادي دروك ديرها للبيئة يستفادو منها لي جينيراسيون أفونير و لجنيراسيون تاع الحاضرة ماغاديش تتأثر بحاجة كبيرة بصح جينيراسيون تاع الحاضرة باش توصلك لي جينيراسيون لي جايين خص لازم ديجا الاقتصاد يكون نشيط يعني الأولوية تبدي الاقتصاد و متسمحش في البيئة